Sí, siempri me recuerdu de que tolo que en España l'izimus russu alogu resulta que ni es russu ni en Russia lo mientan assina. Un ponel, la salaílla russa, el fileti russu o la montaña russa. Me da que lo más propiu de Russia sonin el vodka i los bailis essus delos cosacus. Tamién huerun los qu'entangarun el ballet o alo menus los que lo hizun anombrau i a tola genti mos sona 'El lagu delos cisnis' o 'El cascanuezis'.